في أيام الجو الجيد والطرق المستوية، قادرة أن أمشي لمسافات تصل إلى حوالي خمسة وعشرين إلى ثلاثين كيلو متر في يوم واحد، لكن يجب أن تكون الظروف ملائمة ومناسبة للمشي علامة.